L'assòcio à un grande rumô, tipo un tron, un sciato fortiscimo, e dapeu tutto che se mescia, da-a töa, à tutto. Unna vòtta, unna vinteña de anni fa, ò piggiou un tæremòtto quande ea in casa di mæ coxi à Mecònexi. Da fâsela addòsso.